रिश्ते के आस्ते जो मनुष्य अ से शिक्षित अ आगे बडनके आस्ते कार्य करनके इच्छा र रिश्ते मुझ मिठास र उटना फेंटना र आणा जाता र आपस मुझ बहुत कुछ जे रिश्ते नु अ त आदमी का आणा जाणा कोकि नार तबे रिश्ते अ तबि सब कुछ।